фатима апай балаларын көрді ме
ұрып соққаннан кейін мен таразға кетіп қаламын үстімнің бәрі көгала қойдай
үйден қуып шықты деген қайынбикесінің шындығы
неге сен пышақты аласың қайшымен алмайды ма тырнақ дегенді
әәә деді де ананы тастай салды да сосын қайшыны алды
қайшыны алғанда былай саусағын кесейін деватыр
кімдікі жалған кімдікі ақиқат
бүкіл аулада балалардың көзінше ыыы сендер мені сатып кеттіңдер тамақ үшін мен сендерді жек көремін деп бір ашумен айғайлапсыз
адвокаттардың да айтары көп екен
не бір қоңырау шалмаған не бір туған күніне естелік жасамаған
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассаламағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
бағдарламамыздың өткен шығарылымдарының бірінде қырық алты жастағы әлімқұлова фатима жолдасы қайтыс болғаннан кейін ата ана құқығынан айрылып бүгінде балаларымен жүздесе алмай жүргендігін айтқан болатын
қамқоршының қанатына алынған балалардың мән жайын білу мақсатында арнамыздың түсірілім тобы олардың үйіне барған бірақ нәтиже болған жоқ
алайда араға бір ай салып фатима әлімқұлованың қайынәпкесі яғни балалардың қамқоршысы бағила тайшыбекова сұхбат беруге дайын екенін хабарлады
балақайлардың оқу үлгерімдері мен үйдегі жағдайлары қандай
аналарын сағынбайтындары қаншалықты рас
фатима әлімқұлованың өткен өміріндегі айғақтар қандай
бүгін айтамыз
жиырма бірінші қараша күнгі бағдарламада көреремендердің де есінде болар
фатима апайымыз студиямызға келіп өзінің туған балаларымен жүздесе алмай жүргенін айтқан еді
себеп ата ана құқығынан заңды түрде айырылған
мән жайды толығырақ түсіну үшін есімізге бір түсіру үшін алдымен сюжет көріп алайықшы
фатима апай бала шағасынан бөлек тұрады үш ұлын көрмегеніне біраз болған
ал кенжесін соңғы рет қашан иіскегені есінде де жоқ
бар гәп қайынәпкесінде болып тұр
айтуынша кезінде бір қиындықтар болып бар баласын сол кісі өз атына аударып алған
айына жылына бір барғанда құшақтайын десе ұйықтап жатыр деп көрсетпейтін де көрінеді
күйеуімнен бір айырылып балаларымнан бір айырылып сондай жаным өте қиналды
балаларымды сағынып жүрегім деген қарс қарс айрылып жүр
онда да бой бермей істі алға басып мен істеймін мен неғыламын мен балалар үшін өмір сүремін
мен осы ақшаны табамын ақшаны неғыламын деп осы бір жыл бойы көрмеген қорлықтың бәрін көріп келе жатырмын
енді расымды айтсам тек қана маған үй де керек жоқ тек қана балаларым болса болды
менде негізінде бірінші күйеуімнен төрт балаларым бар ол да қайтып кеткен
екінші күйеуімнен үшеу
алланың берген жеті баласы бар жеті баласын өзімнің қол қол қанаты болып өзімнің қолыма алсам екен деп сөйтіп жүрген ананың жан айқайын айқайлап жүрген анамын мен осындай
бір ауырымды ауруды айтып мені аналық құқықтан бір алдап айырып жіберіп балаларымнан вообще мулдем көрсетпейтіндей қылып азапты әбден шектім мен
кейіпкеріміз еден жуушы болып қызмет етеді астанадағы тұрғын үйлердің бірін таңғы алтыдан келіп тазалайды
өзі қаланың сыртында тұрады
сөзіне сенсек күйеуі қайтыс болып жүйке жүйесі сыр берген кезде қайынәпкесі көмектесемін деп сан соқтырып кеткен
бала шағасын өзіне қарсы қойып үйден қуып шығыпты
шыңғыс туған күніңе келдім құттықтауға балам
сағынып кеттім сендерді
ашшы есікті
байка менмін ғой балаларды көруге келдім

сен киініп шық мен магазинге торт анадай мынандайларын алып беремін
көрдіңіздер ғой бүгін біздің студиямызда балалардың қамқоршысы бағила апай келіп отыр
сәлеметсіз бе қош келдіңіз
үш бала да сіздің қарамағыңызға ауысқанын білеміз
сот шешімі туралы мәлеселерді сәлден соң қорғаушыңыздан сұрай жатармыз
ііі әуелі мынаны айтыңызшы ііі фатима апай ііі сіздің бауырыңыз марқұм ержанмен қашан шаңырақ көтерді
ержанмен это екі мың бесінші жылы
екі мың бесінші жылы ііі екеуі танысып қосылды иә иә ммм
бауырыңыздың көзі тірісінде сіздер қаншалықты жиі араласып тұрушы едіңіздер
араласып жүрдік это бірге тұрдық қой
бірге тұрдыңыздар иә да қырқыншы станцияда
сороковая станция деген жерде
қанша жыл бірге тұрдыңыздар бес алты жыл наверное
сосын ержан это сол ііі атам анамның это үйін сатып жіберді
иә бауырыңыз аа бауырыңыз қара шаңырақты сатты әке шешеңіздің үйін сатты иә аха сосын
дәулетке көштік
сіз де бірге көштіңіз
бірге тұрдыңыздар иә бірге тұрдық ммм
қандай отбасы еді
ұрысып жүрген екеуі
жиі ұрысушы ма еді
балаларымен қарым қатынасыңыз қандай болды әу баста жақсы
ашып айтып беріңіз толықтырып
олармен это ойнап шыңғысхан это менің комнатамда жатып
шыңғысхан үлкені иә үлкені
қанша жасынан бастап сізге үйір болды
бір екі жас і екі екі жаста болғанда наверное
қарым қатынастарыңыз қашан бұзылды
дәулетке көшкен соң сосын ыыы үш ай тұрғанбыз
сосын это мен көшіп кеттім
не себепті ұрысып қалдық
ммм бауырыңыз ержан қайтыс болғаннан кейін не себепті балаларды өз қамқорлығыңызға алуды жөн санадыңыз
ну потому что она болела она принимала лекартсва
фатима әпке туралы айтып тұрсыз ғой иә она фатима туралы
таблетка ішіп жатады балаларға қарамай тамағын во время істемей
ол қандай дәрілер
психотропные от шизофрении
оны выпит и балаларға айтады ііі шуламаңдар мен жатамын таблетка ішіп комнатасына кіріп есікті жауып жатады
балалар өзімен өзі өзімен өзі
сіз кетіп қалғаннан кейін келіп тұрушы ма едіңіз
жоқ мен бір жылда сосын это теміржолдан квартира алдым өзім тұрдым
фатима шақыратын бірдеме манты анау мынау істеп шықыратын
кездесіп сол сіз барған кезде балалардың жағдайы қандай болушы еді
қарындары тоқ киімдері таза болушы ма еді
соны айтып берсеңізші бізге
сол кездегі балалардың жағдайын
фатима жақсы это ы тамақ пісіреді ғой
но не күнде емес
как таблетки выпит так она не готовила
галина бланка
желтое галина бланка приготовит
и солай жүреді
түсінікті экранға қараңыздаршы
қайынапам келді дағы маған айтты
фатима документы надо быстро делать а то балалар детдомға өтейін деватыр деп уже күйеуім қайтқаннан олар документ жинай бастады
деп отказнойға қол қойдым қамқорлығына өзіңді де аламыз баланы да аламыз деп сөйтіп айтты маған
бәріміз бірге бір үйде тұрамыз деді иә
бәріміз бірге бір үйде тұрамыз балалар ы ақшасын алып отырады саған да көмек болады
біз саған көмектесеміз сені ешқандай психушкаға жатқызбаймыз деп қарап отырды
соныменен соттың решениесі шыққаннан кейін енді уже содан басталды уже
решение шықты соттың мені балалар құқығынан айырып тастады
ол үйден сіз өз еркіңізбен көшітіңіз бе қуып жіберді ме
ұрып ұрып қуып жіберді ты никто ты уже все ты ничего не будешь сделать ты же больная ты деп сөйтіп ұрды білгендерін істеді
бұл сол жиырма бірі күнгі эфирге шыққан бағдарлама
фатима апайдың өзі келген кезде түсірген болатынбыз
нұрила апай студиямызға қош келдіңіз таныстыра кетейін бағила апайымыздың әпкесі марқұм ержан ағамыздың әпкесі нұрила ханым келіп отыр
жаңағы мәселеге қатысты айтыңызшы үйге келіп құжат дайындау керек балалар жетімдер үйіне өтіп кетеді дедіңіз
жоға ондай сөз болған жоқ

ыыы балалар ыыы ол ыыы фатима өзі таблетка ішетін ді ұйықтай береді
ааа ініміз тоо это не тірі кезінде өзі кірін жуатын ды балалардың
үтіктейтін да садикқа апаратын да поликлиника қазір бүкіл неге барсаңыз да
ана поликлиникаға барсаңыз да ана медсестра айтады ержан келді ержан қарады
і садикқа барсаңыз воспитательница
яғни балаларға толықтай жауапкершілікті әкесі мойнына
әкесі мойындады горкаға апарса да ыыы ержан екеуі жүреді
сосын қонаққа барса да конечно фатима алдына отырады машиненің бірге олар барады
ааа былай балаларды жақсы көрдім өліп тұрмын деп ана балаларға онша қарамайды
даже сотқа барғанда міне адвокат өтірігімді шығармайды
жанымыздан өтіп кетеді де бөтен адам сияқты мұрнын көтеріп амандаспай кетеді ғой
жарайды менімен амандаспасын маған ренжіс болсын а балалары туған балалары
ана деген ыыы жүрегін береді өліп кетеді сол бала үшін өліп кетеді
сонда айтады ғой ыыы не бағила не семья құрмаған ііі нетпеген баланы қалай тәрбиелейді деп да
на самом деле ана сүтімен әрбір әйел адам әрбір қыз ана сүтімен уже жүрегінде қалай
балаға деген мейірім сүйіспеншілік болады
сіз анау ы әлгі процесс кезін айтыңызшы
құжаттарды балаларды бағила тәтеміздің атына ауыстырып жатқан кезді айтып беріңізші
қалай басталды бұл әңгіме қайдан қозғалды
өзара ақылдастыңыздар ма сол туралы айтыңыз
жоқ бір күні это не қырқын берейін деп жүргенде қайтып кетті ғой ініміз
сол біз қырқына шейін бүкіл отбасымыз болып тәйшибековтар сол үйде тұрдық
көмектесеміз деп анасын мынасын
бір күні түнде ұйықтаватсақ залда да жатады спальныйда да жатады фатиманың өз бөлек комнатасы болады
сосын біреу былай ашып ана есігімізді мен жатқан жақты есікті ашып әйнек і әйнек сияқты былай қарап тұр
ұйықтаватырмын ба ұйықтамайатырмын ба
сосын не істеп жүр білемін ғой что ауруы басталатын екенін
сосын артынан сығалап ана есіктен шығып қарасам кухняға бара жатыр
тартпаны ашып пышақты алыватыр
фатима не істеватсың десем ол айтады өй тырнағым өсіп кетіпті тырнағым өсіп кетіпті тырнағымды алайын дегем деп
я говорю ол пышақ қой неге сен пышақты аласың
қайшымен алмайды ма тырнақ дегенді
әәә деді да ананы тастай салды да сосын қайшыны алды
қайшыны алғанда былай саусағын кесейін деватыр
сол қайшыны мен алып қойдым
я говорю бар демал
жоқ қазір мен жуынамын шайынамын сосын мен ана жаққа кетем
қай жаққа кетесің кетем мен кетем мен дайындалуым керек жуынуым керек
сол ваннаға кіріп алды да жуынып шайынып бірдеме істеватыр
ну ол жерде мен білемін это қолын кеспейтінін ештеме істей алмайтынын нәрселер жоқ
сосын ақырын ғана енді не істеймін өзім ыыы это не қорқып бара жатырмын ар жаққа телефонмен скорыйды шақырдым
айттым говорю осылай осылай келін ыыы нетіватыр кішкене не в себе деп
сосын ана скорыйдағы кісілер ол психушка емес ол жай скорый келді де снотворный берді
енді отдыхайте до утра с ней ничого не будет деп вот сондай
і таңертең тұрып алып тағы і үйді айналып тамақ іш десем қарны ашты ғой тамақ іш сен вообще уже жүдеп кеттің не тамағыңды іш
жоқ мен тамақ ішкім келмейді келмейді деп осылай жүре береді
сосын біз это двоюродной сесренкам келіп отырған мұнда сара деген сол үшеуіміз бағила өзім үшеуміз
енді как вам сказать ыыы сделали очередь чтобы каждая наблюдала бір күннің ішінде ыыы невозможно же постоянно за ней наблюдать
сосын біреуміз ұйықтаймыз біреуміз қарап отырамыз
и вот сол үшін смотрю это балаға қарау жоқ өз өзімен кетеді ана спальныйға сонымен қалады
сосын қалай балаларды тастаймыз деп өзіміз шешімізді шештік
бәріміз бірге тәйшібеков отбасымыз ғой өзіміздің фамилиямыз і кенже ұлдың это братишкамның балалары
қарасаң аузынан түсіп қалғандай ана кім да шыңғызхан да содан шешімді қалай қабылдадыңыздар
ну ауру болған соң это ұрады
алады да қамшыны алады демалуға бермей ана қамшымен өзі емші
ііі қамшыны іліп қоятын да это сол қамшымен і это мен емдеймін дейді адамды сол қамшы
ана средний комнатада қазір балаларға комната істеп қойдық
сол жерде олар оқу оқиды анасы мынасы сол жерде қамшы ілулі тұрады
ыыы не терезеде соны алады да балаларды ұрады
бірдеме немене шулаватырсыңдар мен демалыватқан жоқпын ба неге шулайсыңдар сендер деп
і сол шығатын да сосын і мен демалыватырмын мен қазір таблетка ішемін мен қазір жатамын
сосын галина бланка алып келіңдер қазір суп істеймін
осындай оқиғалардың нәтижесінде сіздер
соны ыыы бағила апайдың қамқорлығына беруді жөн санап фатима апайды ата ана құқығынан айыру туралы арыз бердіңіздер ме
сол ыыы бәріміз бірге отырып шештік соны
потому что өзі ол жұмыс істемейді
фатима апайдың өзі сол кезде келісті ғой бұл шешімге иә келісті
ана соттың шешімі шықты ыыы бағиламен тұра берді оған ештеме неткен жоқ
бір күні келіп отыр і не мен таразға это не балаларыма барып келемін деп
жарайды барсаң бар все равно балаларға ыыы қамқоршы болыватқан бағила бәрібір ол
көрермендерге түсінікті болсын осы жерде айта кетейін ержан ағамызға дейін фатима әпкеміздің ыыы басқа күйеуі болған
жамбыл облысында таразда да балалары бар
сол балаларын көруге кетпекші болған ғой жалғастыра беріңіз
сол это балаларын көріп келем деп кеткентін ді
бір он күн сол жаққа жатып келемін
оған біз қарсы болған жоқпыз
ал бағила балаларды өзі қарайтын ды
мен өз үйім бар өз балаларым бар немерелерім бар
мен бөлек тұрамын олардан
көмегім керек болса мен осы үйге келемін
звондай қояды мен келе қоямын
бір күні ченгиздің телефоны бар телефоны неткентін ді номер әперіп телефоны бар
мен қонаққа кеттім астанада болған жоқпын басқа жерде сосын бір уақытта түн бірде звонок ыыы шырылдайды
телефонды алсам это бағила жылап тұр бізді үйге жауып кетті
кілтті фатима это айдана қызымен үлкен келіп говорит это тараздан келіпті
сосын телефондарын жинап алған
ченгизханның телефонын байқамаған ғой что бар екенін симкасы бар
ол жағын білмеген зарядкада тұр
и сол ченгисханның телефонмен маған звондап тұр
фатима жауып кеткен кілтті алып кеткен
и телефондарын бәрін жинап алған олар ешқайда хабараласпайды деген түрде
болған ба балалар бағиламен бірге
үйде болған кілтті алып сыртынан үш сағат үш сағат олар қамауда отырған
сосын сол немен мен говорю вызывайте милицию вызывайте это психушку
значить у нее обострение началось деп өзім солай совет бердім
сонда уже постановление суда не опекунский совет сонда і это қолында бәрі документ бәрі дұрыс что опекун бағила
сонда келгенде это милиция да келеді скорый да келеді есік жабық
фатима қызымен жоқ олар бір айналып үш сағат милиция тұрады есіктің алдында
сосын бір уақытта фатима қызымен келеді
есікті ашады и жанжал соғады
мынау менің балаларымды алып қойды бәлен деп
осы документті қарады милиция сосын это по постановлению там было уже черный по белому написано
милиционер айтты біз сізге береміз жарты сағат
киіміңізді жинайсыз да по решению суда опекун и мать в одном помещении не живут деді орысша
мы даем матери полчаса собраться и уйти
мы будем все это контралировать деді
сөйлеп жатқан қайынапамыздың сөздерінің барлығы өтірік жалған сөйлеватыр
мен ауылға кетемін деп бүкіл туыстарымның бәрін шақырып сөйтіп таразға кетем деген кезде міне қайынапам кіріп келеді чемоданыменен
бұның үйі де жоқ күйі де жоқ ал балалары мына бағиланың үйінде тұрып жатыр үйсіз күйсіз бұл
содан кіріп келеді дағы маған айтады ты че а неге таразға кетейін деватсың ба орысша сөйлейді өзі
сонан кейін иә дедім таразға барайын деватырмын бәріне мен айтып қойғам таразға барам балаларға барып келемін деп
сөйтіп ііі бұл сөйтеді де содан кейін дура і есің дұрыс емес ты уже кто такая
ты кукушка мать ты никто сен балаларға ешкім емессің сен
бұлар екеуі сол кезде бас салып тұрып ұрады ғой мынау үлкен қайынапам бар ғой ұрады одан кейін бағила келеді дағы ұрады
мені соғып содан мен
республикалық телеарна бүкіл қазақстан көріп отыр
і сіздің айтып отырғаныңыз үлкен айыптау
түсініп тұрсыз ғой жауапкершілікті иә жалғастыра беріңіз
содан кейін барып сөйтіп ұрып
соққаннан кейін мен таразға кетіп қаламын
үстімнің бәрі көгала қойдай қызыма барамын бірақ милицияға барған жоқпын
барам дағы сол жақта қызым көреді мама милицияға берейік мына көгала қой ғой үстіңнің бәрі
құлағымның бәрін жыртып тастаған
содан кейін мен айтам қой алланың көзі тура болсын керегі жоқ деймін
содан бір күн бір екі күндей боламын да қайтып келемін
қайтып келгеннен кейін
қызыммен келемін қызым і степногорскийде тұрады қызымды шақыртып сөйтіп қызым екеуміз келеміз
үйге келіп едім бағила не үшін келдің сен уже кеткен адамсың
сен бұл жерде уже тұрмайсың вот киімдеріңнің бәрі дайын тұр давай кет шық дейді маған
оның алдында бұлар телефонымды тартып алып ұрып соғып қуып шығады
одан кейін барып мен ыыы не үшін неғыламын кетемін
өткенде менің телефонымды тартып алғансың деп бұның қолынан мен ешқандай телефонды алған жоқпын бағиланың ғана телефонын алдым да
и шығып кетіп қалдым
есікті жауып есікті жапқанын мен көрген жоқпын шықтым да кетіп қалдым
шығып кетіп қалдым сөйтсем қызым оны жауып қойыпты кілтті алыпты да
мама қазір біз барамыз да милицияға барып і жаңағы сені көгала неңді милицияға берейік деп
неге барсақ і милиция ол жақта жоқ екен заявление уже жазайық десек
содан қайтып келсек уже үйге келген кезде уже милицияға барамыз заявление жазады
полиция қызметкерлері жоқ екен дегеніңіз қалай ммм арыз жазған жоқсыз ба
ол жерге мен бардым жазуға қызыммен бірге бардым ғой
жоқ ол жерде жоқ екен дәулетте жоқ болды орындарында жоқ болды барған кезде
содан кейін қайтып келсек уже қайтып келгеннен кейін милиция тұр
бағила соткасына жаңағы заявление жазды мен заявление жаздым соткама
кешіріңіз тоқтай тұрыңызшы
үй дәулеттің қасында тұр иә тиіп тұр
дәулеттің қасында сіз сол дәулетке барып қайтып келгенше үш сағат өтіп кетті ме

содан кейін не ыыы қызым айтады ма есікті құлттап кеткені несі жүр барып неғылайық
уже келсек ыыы уже қайынапам ыыы жаңағы ыыы милицияны шақырып қойды сөйтіп заявление жазды соткамды алып қойды кейін мен де заявления жаздым
мен бірінші бұлар менің соткамды алып қойды кейін мен бұлардың соткасын алып қойдым
сол жерге психиатр келді писхиатр келгеннен кейін айтты
бұндай бұндай адамды біз қалай алып кетеміз нормальное состояние семейная проблема өздерің решать етіңдер деп кетіп қалады
кейін бұлар айтады соткасын ы берем ы соткасын алады деді ы менің соткамды берсін деді
мен айттым менің соткам керегі жоқ осыларда қала берсін деп өзінің соткасын алады сол болды
түсінікті сіздің айтқан әңгімеңіз осындай иә
қазір бірақ бәрімізді көпшілікті ол күнгі болған оқиға емес балалардың жай күйі балалардың жағдайы алаңдатып отыр ғой
сол себепті бір сәт экранға назар аударыңыздар
біз де олардың жағдайларын көріп қайттық
балаларын көре алмай жүргені туралы мәселе басқаша болып шықты
бағила апайдың айтуынша фатима қашан келемін десе де есік ашық оның үстіне аш жалаңаш азып тозып жүрген балақайларды көрмедік
керісінше көңілдері тоқ күтімдері жақсы
әкелерін қатты сағынып жүргені сезілді
ал көзі тірісінде араласпадық күйеуім өлгенде келгіштеп кетті деген қайынәпкесі керісінше бірге тұрған екен
ұлдардың үлкені шыңғысханды бағып қағып тәрбиелеген де осы кісі
ия жаңағы мен это қырқыншыда тұрдық
шыңғысхан туған ыыы туғанда ыыы олармен қырқыншыда тұрдық
шыңғысхан өскенде ол менімен менің комнатамда тұрды
сосын фатима оларға қараған жоқ
әлде это әлишер туғанда темирлан туғанда әлишер это это это неползал вообще
это диваннан тұрғызған жоқ оны потом коляскаға отырғызады
ол вообще тырысқан жоқ поэтому қазір аяғымен проблемы
у него вальгосные стопы плоскостопье
и вот ағам қайтыс болғанда мен оны апарып ортопедке көрсеттім и олар айтты что у него вальгосные стопы и вот полгода один раз ложу в больницу
мектепте белсенді оқуда озат толыққанды отбасының балаларынан кем қалып жатқан жайы жоқ
ханшатырдан киінеді курорттарда қыдырады
жуырда әпкелері бәріне мысырға жолдама сатып алыпты
тәртіптері ііі үшеуінің де жақсы
ешқандай ыыы конфликтке бармайды
ііі өте жақсы балалар
ііі достарымен өте жақсы көңілді араласып отырады
қамқоршысы осы әкелетін отчеттарына бүкіл біз мектеп тарапынан балаларға көмек ретінде ақшалай көмек аударамыз
ііі бүкіл әкелетін құжаттарына ііі қандай болсын жағдай болып жатса ыыы осы қамқоршылары і тиянақты өздерінің жұмысына жақсы қарайды
бір ғана көңіл аудартқан нәрсе алдына келіп жылы сөйлеген адамға ақтарыла кетеді екен
бір қарағанда ашық балалар ғой тіл табысу оңай дерсің бірақ писхологияда олай емес
бүлдіршіндерге жылу жетпегенде ананың аялы алақанын аңсағанда осылай білдіріп қояды екен
бірақ үлкен әпкелерінің айтуынша ұлдары ұмытпаса да аналарының көксегені бірігу емес
даже сотқа келгенде сотқа келгенде біз былай отырмыз бағила адвокат үш бала жанымызда
олар келді анасын көремін деп келді
сол жанынан есікті ашылды балалар жалт қарады да есікке сол мамасын көрді де олар ойлады қазір мамасы келіп і
кішкентай болса да әлішер ол ыыы мамасын қарап отырады жалтақтап қарап отырады постоянно
сол мамасы құшақтайды деп өзі өзінше бала болған соң солай күтіп отырды
ал фатима жанымыздан өтіп кетті де ана неге ыыы қалай еді который ыыы удостоверениені тіркейді гой соның жанына барды да
удостоверениесін көрсетіп біз вообще бөтен адам сияқты саламатсыз ба дегендей
бір жылы сөз бізге айтып отырса да біз де адамбыз ғой көңіліміз бар үлкен адамбыз
балалардың сабақ оқып теледидар көріп демалатын өз бөлмелері бар
бұрын ата анасы жатқан төргі бөлмеге көпқабатты керуерт қойып оларға ыңғайлап берген екен
бірақ үшеуі де ол бөлмеге кірмейді
кіруге қорқады жатудан жүрексінеді
ол төргі тамда бұрын не болғанын енді біле алмаспыз қазір ол жер ұлдардың киімдері мен жеке заттары тұратын қойма
үйге біз і біздің тұрақты психологымыз ғалияш ханыммен бірге барған болатынбыз
ммм менің ііі журналист ретінде көзіме көрінген нәрсе ііі балалардың көңіл күйлері дұрыс қарындары тоқ көйлектері көк
ал психолог не көрді екен маман ретінде қандай нәрсе айтады екен өзінен сұрайық
ғалияш ханым студиямызға қош келдіңіз
жалпы балалардың қазіргі жағдайы
жалпы қазіргі жағдайы балалардың жақсы
ыыы жасыратыны жоқ ыыы біз ы бұрын соңды бізге алдыңғы бағдарламада ыыы бұл есік ашылмаған есік бізге жұмбақ тұғын
оның ар жағында не болып жатыр біз білмегенбіз шындығында
балалардың жағдайы кірдік көрдік балалармен араластық ыыы балалардың жаттанды сөздерін де естідім мен ы жасыратыны жоқ
ііі одан кейін балаларды өзімізге төсеп алғаннан кейін кішкене балалардың шынайы әңгімесін де естідік
ыыы фатима ханым ы сіз қарсы болмасаңыз ыыы расында да сіздің өміріңізде өткен туралы балалардың айтқан кішкене шындықтарын айтып берейін
қарсы емессіз бе сіз
қарсы емепін жақсы ыыы
балалар негізі кішкентай кезінен бастап ыыы әкесіне жақын болған
ыыы көп жылуды әкесінен алған
ыыы көп ы жаңағыдай жақсы қарым қатынастың бәрі көбіне балаларда әкесінен естелік болып қалған
балалар өзінің әкесін өте қатты жақсы көреді естеліктері жақсы
бірақ анасына деген үлкен реніштері бар
ыыы біз ы бұл жерде мен фатима ханымды ы кіналайын деп айтып отырған жоқпын
сіздер мен қазір мен менің әңгімемнен кейін ыыы көзқарастарыңыз өзгеріп бұл кісіге е сен осындай ана екенсің ғой деп ы мына менің оң жағымда отырған кісілер сияқты көкек ана басқа деген ой тумасын
біріншіден ы бұл жердегі үлкен үлкен ы бұл істердің бәріне теріс істердің бәріне қадам жасап тұрған бұл кісінің біріншіден науқас екендігін естеріңізге салып отырыңыздар
ыыы балалар кішкентай кезінен бастап рас бұл кісіде ііі жиі ы жаңағы ы өзінің науқасы жеңіп отырған
өзінің науқасы бұл кісіні жиі жеңіп отырған
бұл кісі жиі ем қабылдамаған
шыны керек үйде үй жағдайында қабылдаған да
жаңағы айтып отырған көбіне расында да ол кісі дәріні ішіп алады да дәріні ішкеннен кейін теріс қарап жатып алатын болған көп жағдайда
ол дәрілердің күші соншалықты ол кісі ойлануға ол кісі өзін көтеруге көңілді жүруге балаларымен араласуға оған мүмкіндік бермейді
оны біз і егер шизофрения диагнозын жақсылап игеретін білуіміз керек
және де расында да үйінде қамшысы болған балалар айтқандай кез келген уақытта
жай тыныш отырған кезде балалар өздерімен өздері ойнап отырған кезде бұл кісі қамшыны алады да балалардың ізінен қуатын жағдай болған
і бұны да сіз қатігез анасыз деп айта алмаймыз
өйткені кез келген уақытта бұл шизофрения диагнозында галюцинация деген болады
және ол дәрілердің елестейді иә
дәрілердің әсерінен де болады
ол дәрілердің күшімен дәрілердің әсерімен орнынан тұрады да ол бала басқа
ы шыңғыстар мысалы айтуына қарағанда балалардың да әп әдемі жақсы балалар стенаға лақтырып жіберетін бізді ұрып дейді
ол өзінің баласына өзі қатігездік жасамайды ғой адам өзінің туған өзі қамқор болып отырған күйеуімен
ііі сондықтан ол ы ол дәрінің күшіменен яғни депрессияның күшімен дәрінің күшімен ол кісінің көзіне басқалай болып елестеуі мүмкін
басқалай өткенде оны ашып айта алмады шыны керек
сондай жағдайларда ол өзін өзі ұстай аламайды
бұндай кезде ересек адам жанында отыру керек қолдау көрсету керек көңіл күйін көтеру керек бірге көмектесіп жасау керек
бұл диагноз өте ауыр диагноз шындығы керек
ал енді қазіргі жағдайда бағила ы тәтелері туралы балалар өте жақсы айтып отыр
бізде үйімізге жаңа зат әперді біздің қарнымыз тоқ әдемі киімдер әпереді сарыағашқа апарды демалтты дейді
ол кісінің еңбегіне рахмет айту керек
бірақ та мен сіздерге менің өзімнің маман ретінде де байқаған нәрсем балаларға і бұл кісі қамқоршы ретінде ғана қарап отыр
қамқоршы ретінде қарау бір бөлек ана ретінде қарау екінші бөлек
ана ретінде жылулық беру бөлек нәрсе қамқоршы ретінде қарау ол міндетін атқару деген сөз
ал міндетін атқарудың ар жағында жылулық ол жетпей тұрады
сондықтан да бұл жердегі нәрсе і балалардың екі ортада балалар айтады иә біз бірге тұрғанын қаламаймыз үйде өйткені ы ұрыс болады қырғын болады тағы да
ы тәтеміз бен ы анамыз төбелесіп қалады тағы да
сосын ы тамақсыз қаламыз ы жағдайсыз қаламыз деп сөй деп
балалар өздері анасын қалап тұрған жоқ қой
қалап тұрған жоқ неге
себебі аналары туралы негативті ыыы нелер хабарлар көп біріншіден
ол өтірік емес жасыратыны жоқ өйткені тәтелері ол кісіні жақтырып тұрған жоқ
шын ғой шынайы нәрсе иә
баланың құлағына күнде құя берсең сіздердің біреуіңіздің құлағыңызға күнде құяыншы осындай адам жаман жаман деп ол жаман боп шығады
ит болса да анасы жақсы болады балаға ит болса да баласы анаға жақсы болады
бұл жерде біз жай алқаш әйел туралы айтып отырған жоқпыз бұл жерде біз көшеде қаңғып әр жерде жаңағы көшенің несінде тұрап тұрған әйел туралы айтып тұрған жоқпыз
бұл жерде науқас адам туралы айтып тұрмыз
науқас адамға жақын адамдардың ересек адамдардың көмегі болмады
он екі жыл бірге тұрған жары жақсы көрді
қандай болса да ауруымен бірге бұл кісіні көтерді
бұның кемшіліктерін бірге қабылдады бұл кісіден бала туды жақсы көремін деді ол баста жақсы көремін өлемін тірілемін үйленемін деді сол күйінше
ол дүниеге өтіп кетті ол кісі кетіп қалды одан кейін бұл кісі қауһарсыз қалды
жаңағы ы қырқына дейінгі жағдайды көз алдымызға
пышақ емес басқа нәрсе алатын еді
сол жерде бәрін ұйықтаватқанда сойып тастауы да мүмкін еді
ол оны әдейі істемейді ол кісі ол кісінің диагнозы соған апарады
неге өйткені ол моментте ол кісі жақынынан тіреуінен айрылып қалды
сау адам жақынынан қоздыратын бірінші нәрсе
депрессия яғни біз сау адам жақынымыздан айрылып қалсақ жынданып кете жаздаймыз
ал өзі ауру адам науқас адам жаңағы жағдайға тап болғанда не болады жағдайы
ойланыңыздаршы қолын кеспек түгілі басын кесіп тастайды сол жерде
сол жағдайға көңіл бөлуіміз керек
бағила ыыы мен жоқ бұл жерде балалар туралы айтқанда балалар былай айтқанда өздерінің өткен өмірі мен қазіргі өміріне анализ жасауға і жасайтындай деңгейде отыр екен қазір байқағаным
яғни есейіп қалған
і бірақ та қарасаңыздар жылу берген әкесі жақсы қамқорлық көңіл көрсеткен әкесі анасы бәрібір де жанында жүрді иә
баласы анасы науқасы демдемеген кезде қолынан келгенше жақсылығын жасады бірақ науқасы демдеген уақытта бұл кісі і балаларына жақын бола алмай қалды
жақсы бірақ бәрібір де ііі бұл жерде біздің түсінбей тұрған менің түсінбей тұрған нәрсем бағила ханым ыыы нұрила ханымды ы неге сіздерде ы бұл кісіні қабылдау жоқ
сізде неге бұл кісілерді жақын қаблдау жоқ
сіздер сіз бұл кісілерді өзіңізге жақын жолдасыңыздың туысы ретінде өзіңізге жанашыр адам ретінде қабылдай алмай тұрсыз ішкі жан дүниеңізбен
ал сіздер бұл кісіні бір ы балаларға сіздерге қауіп төндіретін монстр есебінде көріп тұрсыздар
сіздер бағанадан бері айтыватсыздар ол кісіде ауру ауру ауру
сіздер не істедіңіздер ауруды демдемес үшін дәрі ішкеннен басқа
дәрі ішкеннен кейін қандай сіздер бұл кісіге психологиялық көмек көрсеттіңіздер жақсы ы өтініш қараңыздаршы
әкесі қайтыс болды балалардың иә
жаутаңдап қамқоршыға қарап отыр анасы тірі жүр
неге анасына тірі жүріп балаларының жанына жақын болуға балаларына дұрыс қамқор жасауына бірге көмектеспеске
туған бауырларыңыздың әйелі ғой
бұл кісі өзінің балаларымен болуына айтып отырмын ғой өзгермейтін ешнәрсе жоқ болуына әлі де мүмкіндік бар
егер бұл кісі өзгерсе бұл жақ өзгеретін болса балалар да қайта реніштерінің бәрі тарап аналарының да әпкелерінің де ортасында жайраңдап өсе алады
бұл кісінің бұл кісінің бағила әпкесі үнемі қастарында болуы керек балалардың ы мамасы да болуы керек үнемі қастарында
неге өйткені ыыы анасы науқасқа шалдығып қалған кезде жағдайын көрсетіп біліп отыратын көтермелеп отыратын қолғанат көмекшісі керек
бүгін біздің студиямызға
бағила апайдың қорғаушысы шарбан апайымыз келіп отыр сәлеметсіз бе қош келдіңіз
сіз сотта осы тарапты қорғадыңыз деп айтсақ болады
сот шешімі бойынша түсіндіріп беріңізші нақты ол жерде бірге тұру тұрмау туралы одан кейін баласымен неше күн кездесіп тұруға ыыы рұқсат берілді ме жалпы
әлде ііі бейбіт келісім медиатрдың көмегімен шештіңіздер ме
сол туралы түсіндіріп айтып беріңізші
иә сот шешімі шықты
бұл кісілер сот шешімімен келіспегенмен біз мен кім келіспеген еді ыыы
әлімқұлова сот не деп шешім шығарды
і сот әлі ерте ііі аналық құқығын ыыы қайтарып беру үшін ең бірінші балалармен жақындасу керек деген болды
мен онымен толық келісе аламын себебі ыыы аналық құқығынан айрылған соң фатима сегіз ай өткен
біз оны сот мәжілісінде де қайта қайта сұрадық өкілінен де сұрадық
неліктен сегіз айда балаларға келіп телефон соғып олардың жағдайын біліп і соған не себеп болды
оның бір айтқаны бағила ыыы жақындатпайды бағила солай ұрысуы мүмкін деп балаларына бір рет те келмеді ме
бір рет те келмеген
қоңырау шалды ма сегіз айда бір рет балаларына
не бір қоңырау шалмаған не бір туған күн естелік жасамаған
не бір жаңағы келмеген
осы сегіз айда неліктен деген себепті сот та сұрады бұл кісіден
ол оған жауабы біреу ғана болды
мен оны ыыы бағиланы және маған қарсы болады мені балаларыммен ііі кездестірмейді
осындай деген уәждерді айтты
біз сот барысында балаларды жақындастыру үшін бағила үш баланы да алып келді
оны жаңағы коридорға әкеліп ыыы қойып енді солай айта бергеннен соң мінекей ешқандай оған кедергі жоқ балалары мен анасы ғой
мен де мысалы біз де анамыз
оны да сеземін алып келіңдер отырсын
балаларға өзі келіп сегіз ай көрмеді ғой қалай болады екен деп
мен бірінші ы фатима ханымды танымадым ыыы жаңағы қасымыздан былай өтіп кетті
сол кезде балалар отыр үш бала
содан ыыы бағила айтты міне мынау балалардың анасы деп
мен өзім таңғалдым
содан сот басталып кетті
сот та ол жай шешім шығара салмайды
мысалы былай былай қол қоя салып алдап алды мен бұл пендемізді жиі көретін тақырыбым
сондықтан да көрдім бірінші ы жаңағы шығарылымды көрдім
содан кейін жаңағы бағилаға айттым бұны бүкіл қазақстан халқы көріп отыр халыққа біз де шындықты айтып шығарайық
шындықты аяғына дейін болсын деп
содан шешім сот і өзінің емделетін дәрігерін шақырды
одан қамқорлық органынан мекемесінен жаңағы өкілді шақырды прокурор отырды психолог сараптама жасады және
баланың ең соңында бірінші сотта аналық құқықты қорғауға қайтаруда баланың он жастан кейін өзінің пікірін сұрайды
таңдауы бағила болды
біз балаға сот өз тарапынан да бұл сенің анаң анаң біреу ғана сондықтан да шыңғыс сен анаңмен жақындасу ол дұрыс деп бала жақындамады
енді оның шектен тыс оны итермелеп ол зат емес ол бере салатын
содан біз біздің ұсынысымыз бойынша сот мәжілісінен кейін шығып тұрып екі рет бағиламен бәріміз жиналып медиатрдың алдына бардық
содан медиатрдың алдына жаңағы баланы ақырындап үйретіп оның графигін і кездесуін барлығын осылай жақсылап жасайық
ақырын ақырын үйретейік деген оймен біз медиатрдың алдына барсақ фатима көнбей қойды
маған бірден балаларды бер
ол балалар бермек түгілі олар жақындамай тұр енді біз не істейміз
содан екінші рет біраз ол сот бір күн емес екі күн емес үш ай болды
үш айға созылды сот
себебі адамды аналық құқығынан айыру деген ол оңай мәселе емес
ол бір сондай адамның әрбір адамның жүрегі ауыратын нәрсе
сондықтан да жұлып міне аналық құқығынан айырдым деп олай сот олай шешкен жоқ
сот әр жақты қарады мән жәйларды дәлелдемелерді сараптамаларды қортындыларды түгел жинақтап барлығын жинап жинақтап сондай шешім шығарды
және аналық құқығынан ыыы айыру талап арызын қайтып беру ы талап арызын қанағаттандырусыз қалдырды
жаңағы медиатрдың алдында айтқан сөзіңізді растайсыз ба
растамаймын ол өтірік жалған сонда ол жерде
мен айттым ол бұл кісілерге келістім мен бір ы сол жаңағы балаларды көріп тұруға ы жаңағы жақындасуға мен солай неғылдым келістім
ал бірақ сразу алып алайын деген сөз болған жоқ асылбек аға сіз де болдыңыз ғой сол жерде иә иә болдым
толықтырып айтып беріңізші
ы ол жерде негізі ы жалпы уақыт туралы болған жоқ
негізі талап арыздың талабында ыыы ата аналық құқықты не қайта қалпына келтіру ғой ыыы
сол болғаннан кейін ы ол жерде тек қана былай жаңағы әлеуметтік неде ыыы медиатрдың алдындағы неде ол жерде ыыы ол мәселе қозғалған жоқ
уақытын белгілеу немесе басқа нәрсе болған жоқ ыыы
қандай мәселе қозғалды
тек қана сол ата ана құқығын қайтару ма
қайта қалпына келтіру не қаншалықты қажет қажет емес
сол бойынша болды
ал бұл кісілер енді ы медиатрлық ол жерде келісімге бейбіт келісімге келе алмады сосын
балалардың барғысы келмейтін тағы бір себебін мен жаңа ұмытып кетіппін айтамын деп кешіріңіздер
балалармен сөйлескен уақытта фатима ыыы балалар далада ойнап жүргенде сіз келеді екенсіз жиірек иә
балалардың сыртынан ойнап жүргенін көреді екенсіз қарайды екенсіз футбол ойнап жүргенде балалар аулада ыыы
сондайдың бірінде сіз балаларға і айғайлапсыз
бүкіл аулада балалардың көзінше
ііі сендер мені сатып кеттіңдер тамақ үшін і жаңағы не үшін сатып кеттіңдер
мен сендерді жек көремін деп бір ашумен эмоциямен білдіріп қойыпсыз
балалардың сол сәті есінде бірақ сіздің келіп тұратыныңыз сырттарынан қарайтындарыңыз оның келіп кететіндеріңіз есінде біледі де балалар айтады да
и ішіндегі ең нақты жаңағы сіздің реніш білдіріп балалардың көзінше айғайлағаныңыз ол үшінші сынып оқитын бала үшін де жаңағы сіздің ы шыңғысыңыз үшін де он жасар ұлыңыз үшін де қатты батып батқан да
ы сол анамыз фатима деп атыңызды атайды реніш байқалады балаларда сол і бізге сол бүкіл аулада бәрінің көзінше осылай айғайлады дейді
өтініш і сізден егер сіз балаларды өзіңізге төсегіңіз келсе і сіз оларға ішіңіздегі ренішті оларға деген ренішті білдірмеңіз
балаларға бұл жағдайда таза осы жағдайда балалардың еш кінәсі жоқ
фатима апай өткен бағдарламада да ііі аузыңыздан біраз деректер естідік бүгін тағы да бір қайталап еске түсіріп кетейін деп ііі сұрап отырмын
ммм бірінші жолдасыңыздан туған балалардың жастары нешеде еді
үлкен қызым тоқсан бірінші жылғы екінші қызым тоқсан төртінші жылғы
ал жаңағы ыыы үшінші ұлым тоқсан тоғызыншы жылғы екі мың бесінші жылғы ең кенже ұлым
екі мың ой он бірінші класс оқиды қазір

екі мың ба мхм
кәмелетке толған ғой балалар да
өткен бағдарламада екі мың екі дедіңіз ғой қателеспесем екі мың екінші жылғы
екі мың екінші жылғы иә аха
он бірінші сыныпта оқыса он алтыда он алтыда болып тұр ғой сонда мхм
ержан тәйшібековпен қай жылы шаңырақ құрдыңыз
датасын айтып бере аласыз ба
аха екі мың бесінші жылы отызыншы декабрде
кішкентай баласы үш жасында кетіп тұр ғой бұл
екі мың бесінші жылы декабрде
үш жасында кенжеңіз үште болды ғой сонда иә мхм
сонда тараздан кеткен кезде иә иә ммм үш жасар баланы
қалай қиып тастап кеттіңіз
деп сұрай алмай тұрмын ғой
бір ауыр жағдай болды ма
өткен жағдайды есіме түсірмей ақ қояйыншы
жарайды ол балалар кімнің қамқорлығында қалды соны айтыңызшы
м ол балалар әкесінің қамқорлығында болды
әкесі қайтыс болды ғой иә әкесі қайтыс болды одан кейін
одан кейін кімде қалды
ол кезде кәмелетке толмаған еді ғой үшеуі
қыздарым а төртеуі де кәмелетке толмаған еді ғой ол кезде
иә сол кезде айтылды ғой
кәмелетке толмаған сол кезде не үшін тастап кеттің мына дедім
ол айтылды қазір ііі
сол кезде қазір енді үлкен болып кетті ғой өз өмірлерін сүріп жатқан шығар
ол кезде кімнің қамқорлығында қалды
туыстарымыздың қамқорлығында қалды
өзінің әкесімен бірге болды
екі мың бесінші жылы тұрмысқа шығады
екі мың төртінші жылы қай айда баласы туады
сол кезде бірге толмаған баланы тастап кетіп ержанға тұрмысқа шығады
ал екінші бағила енді если былай шындыққа келсе она пожертвовала детьми ради вашего брата былайынша
жарайды сондықтан сіздер енді жақсы бұл кісінің ауруы бар екен жаңағы
енді есі шамалы не болса ол жаңағы кішкентай кәмелетке толмаған кішкентай екі үш жастағы тастап бір еркектің артынан еріп кетпейтін шығар
мен түсінер едім егер ол әйел і бір керемет еркекке бір отельда бір теңіздің жағалауында бір рахаттанып бір мықты еркекке тисе
бұл кісінің сөзіне қараса айтып отыр ғой ол үйге барғанда да она ауыр одан сайын ауырып жаңағы көрмеген қорлығым жоқ деп
өткенде ы программасында айтты айтқым келіп отыр бұл жөнінде
тұра тұрыңыздар айшагүл ханым өткен жолы осы әңгіменің басын бастап едіңіз иә
төрт баланы қалай қиып тастап кетті деп
бүгін енді барлық жақтың шындығын естідіңіз
қандай ой түйдіңіз
енді мен ойлап отырмын
жақсы бұл әйелдің ауруы бар екен сырқаты бар екен
есі дұрыс әйел ондай анандай бір еркектің артынан жаңағы еріп кетпес
айтып отырмын ғой бір отельда бір теңіздің жағалауында жатса бір мықты ой бейшара мына бейшараның бағы ашылды ау анау ұрып соғатын еді бір маңдайы ашылды ау деп айтуға
енді еее жақсы болған екен дер едік
бұл бұл үйге барыпты да бұл еркектен де қорлық көріпті сөзіне қарағанда
өткендегі программада да ол сөйтіп айтты
ол үйден де ол жігіт ол кісіден де көрмеген қорлығым жоқ деп
жақсы енді ол кісі өмірден кетіпті
оның анандай ауруын біліп тұрып ііі бір жағынан і жаңа опекунстваның мына бағиланың түріне қарап мен ойлап отырмын ондай бір жаңағы орысшалап айтқанда злодейкаға ұқсап отырған жоқ
былай былай қарап отырсаң кәдімгі қарапайым момын әйел
ну жақсы ал күйеуге шықпады екен неағыпты і күйеуге шықпаса қазір і қазақстанда і қаншама қыздар жүр күйеуге шықпай
ыыы қазір айтпайды ма ана не та мать которая родила а та которая воспитала деп
жағдай жасап отыр екен енді бір қалыпты жері болғандықтан бұл кісі опекунство алып тұр ғой
соның өзінде де бұны шын жүрекпен енді анасы ғой жақсы болсын жаман болсын қабылдап арасында жаңағы құбыжық ыыы қылып көрсетпей ы араластыру керек те
бала жай жай баланың болады ғой иногда ұрып соғып жібересің бір ашудың кезінде ол барлық і ата аналарда сөйтетін шығар вот
көріп жатамын ғой кейбір ата аналарда сондай қылып көрсетпей енді болатын шығар моменттері
просто егер қорқатын болсаңдар бірге шығып араластырып шамалы көзқарастарын өзгерту керек те
студия қонақтарының ойын білейікші микрофон алыңыздар
жалпы бүгінгі тақырыптан түйгендеріңіз
менің ойымша бұл жерде жетіспейтіні мына аналық мейірім бәрібір керек
өйткені бұл мына опекунге рахмет енді бәрін материалдық жағдайынан бұларды дамытқан баланы дамытып отыр қазіргі жағдайда
ол бала ол тек қана ол жылтыраққа қызығады қазіргі күнде
ол әлі нақты өмірге ыыы ертең он сегізге толып нақты жан жағын біліп ыыы мынау білім алып неағығанша өмірді жалпы танығанша оған материал жылтырақтар қызық болып тұрады
ал егер оны анасы анандай анандай негативті сөздер айта берсе кез келген нәрсе ол біз де жақтырмай қаламыз
бірақ та енді әкемізді қанша жамандасақ та шешемізді жамандасақ та негізі ыыы айтады ғой қазақта
қанша дегенмен ыыы әкең ғалым болса да і әйелің і надан болса да балаң і шешенің несіне шешені жақсы көреді
өйткені әкенің жиырма проценті ғана балаға і тәрбие бола алады екен де қалғаны ыыы бәрі шешеден алады екен
сол үшін мына шешенің үлкен мейірімі қажет бұл жерде
жалпы тек қана ішіп жегізіп оның бәрі жай ғана материалдық жағдай ал балаға ең мықтысы мына әке енді жоқ қой
әке әкенің орнына шешенің өзі мықты рухани тәрбие керек ал сонда ғана бала
яғни сіздің ұсынысыңыз
ұсынысым бұл жерде менің ойымша мына ананың мейірімімен мына опекундармен келісіп анасымен араластыру керек
а алдағы уақытта енді балалармен қарым қатынасқа қарсы емес дедіңіздер ғой
енді қаншалықты і сіздер мүмкіншілік бере аласыздар бұл кісі балаларымен қарым қатынас жасауға
біздің көзімізше келіп і балалармен ойнап і туған күніне і қазір новый год келе жатыр подарок әкелсін
оларға жылу көрсету керек
біз і далаға оларды жібереміз ол өтірік что они не гуляют что не это самое і далада өздері балалар жүгіріп жүргенде сонда фатима келіп желкесінен алған
анау отызыншы күні можно я скажу не надо перебивать
сіздерге нақты сұрақ қойылды
егер балалар мен анасының араласуына қарсы болмасаңыздар
расчет жасау керек мысалы деген қай күндері келіп тұруы керек
сосын қалай условияда үйде отырып не әңгімелессін бе көшеде бастысы нұрила ханым немесе бағила ханым біреуі болуы керек деді бұл кісілердің
это самое главное условие да
қай қай күндері келіп тұруы керек соны осы жерден қазір бір ашып алсақ
бұл кісі былайша айтқан кезде кішкене
мен келем дегенде біз і келме демейміз ғой
бұл кездесудің де ұзаққа бармауы мүмкін
мен сіздерге айтайын дәл осы сәтте мына кісі бұл кісілер рұқсат береді бұл кісі барады ойыншығын арқалап балаларына
бірақ та балаларда қорқыныш отырса көзде үреймен
а төбесінен аңдып отырса тәтелері иә не болады екен қандай қарым қатынас
мәселенің бәрі психологиялық жақындықта тыңдаңыздар бір минут кешіріңіздер
маман ретінде не ұсынасыз
айтататыным бұлай ондай қарым қатынастың керегі жоқ
өйткені оның ол қарым қатынас бір айдан артыққа созылмайды сол жерде
соңында айғаймен ұрыспен тарап кетуі мүмкін
балалар қайтадан бірінші кезекте сіздер өздеріңіздің жан дүниелеріңізді бұл кісіге деген өзгертіңіздер бір
одан балаларды дайындаңыздар
жақыннан бастап мама аналарыңмен араласасыңдар аналарың бұған дейін ауырды қателесті
сендер үшін талпынып отыр сендерді көргісі келіп отыр сендерге жанын бергілері кеп отыр біз бірге қабылдаймыз
енді ол басқа мамаларың басқа
енді мамаларыңды көргенде қуаныңдар күліңдер осындай әкеп береді бүйтеді сыйлық әкеледі
міне сонда настройменен анасы кіріп келгенде балалар барады да асылады
өйткені мына жердегі негатив жойылды кедергі алынды ол бір
екіншіден тәтесі тәтелері аңдып тұрмай қалай сөйлейді не болады демей келді
ой фатима келе ғой күнім сенің мантыңды жейікші бүгін келші міне дайындап қойдық сен тәтті тамақ істейсін ғой былай істеші
ия балалармен ойнап кету емес дайындап қойыңыздар мантыны да етті де ия келін ұқсап кірсін дайындасын балалармен күлсін ойнасын
бір ақ күннің ішінде проблеманы шешуге болады
қамқорлық бар бұл кісі өзінің міндетін толық атқарып отыр
бауырының алдындағы заңның алдында дағы міндетін толық атқарып отыр
сіздер өзара ақ тіл табысып кетесіздер
балаларды бірге бағасыздар
бірақ міндетті түрде балаларды бірге бағу керек
балаларды кәмелет жасқа толғанға шейін өзіне өзі еркіне дейін бұл кісінің жанында болуы керек
бұл кісі жанашыр адам бауырының жаны ашып отыр
сіз балаларыңызды жақсы көретін анасыз бірақ сізде қосарланып жаныңызда жүрген науқасыңыз бар
сондықтан оны ұмытпаңыз сізге қолдау керек үнемі
ана құшағы қашан да ыстық балаға десе де көңілі туған анасын қаламайтын бүлдіршүнді мәжбүрлеу қателік шығар
жылы жылы сөйлесең жылан інінен шығады деуші ме еді
түйінді ой сізден әрине біздікі пайым ғана
себебі хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана
аман сау болыңыздар